Aleoko kokoa miaina tsy misy mozika toy izay tsisy fahita lavitsy satria la agnamiko manoka ny fahita lavitsy rahatenaagnaiko agny la ny fahita lavitsy misy fandahara lako misy fandahara mihirahira fandahara amy tatara mitohy regny la tiako